ना, घोडे आनी गाढव ह्यो दोन विंगड-विंगड जाती पुण ते एकाचा कुलांतले, एकविडी आनी एक्यूसा वंशाचे। तांच्या दोगाण्याच्या गुणसत्रांचे आकडे वेगवेगळी असता। दिसापाका समाकेचा सारके दिसले तरी ततुंत जयते वेगळेपण दिसून येता। घोडे आनी गाढवा हांचेमादल्या शारीरिक फरकांत प्ऱकानात काय तर असता। गाढवान्ची फ़ाटा घोड्यापरस सापटा असता। तशेच गाढवांचे खुड़ा घोड्यांपर्स ल्हाण असतात। ते बयार गाढवांचे काणा घोड्यापरस लाम्ब आनी दांता असतात जाले यार घोड्यांक गाढवापरस लाम्ब तोंड असता। आनी एक वेगळेपण म्हळ्यांर घोडे आनी गाढवा हांची शेंपडी वेगवेगळी असता। घोड्यंका लाम्ब भावांपी शेंपडी असता, जाल्यारा गाढवाची शेंपडी गयाचें शेंपडेभाषेण घुटल्यला सारकी असतात। गाढवांचे पांया घोड्याचा वाटाकुळ्या पांयापरस चढा उबे आनी अरुंद अशिल्ल्याना वेगला आकार असता।